गजवय जाधा जाणो <hesitation> उंगरिया ठुठरवानबारो जाणो जव होत हय तओ बो ठाउंमे <hesitation> शित एक पत्थरको रुप लैके पत्थर हानी <hesitation> क कहत हायं कि गुदरियक रुवा हानी सेतो सेतो रुपमे जव <hesitation> तरे गिर्तहयत बो से <hesitation> पालो कहत हयं पालो पण्तहय तओ <hesitation> वो खास करके जाधा उचाई बारो क्षेत्रमे जैसे कि पहाड भओ हिमाल भओ <hesitation> जिनमे <hesitation> जाधा दिखात हय <hesitation> तराई घेन जहाँ गर्मी <hesitation> महिना अथवा गर्मी ठाउँ होत हय हुवां पर कम दिखाइदेत हय और संसारके कुईठाउँमे सदिमान पालो पण्त हय त कुई ठाउँमे सिजन अनुसार पालो पण्त हय ।